Nde̱kjúánbi̱ne̱, kuinchjáa ngu íén xi kju̱a̱ra̱ ndabá, kúchun nga újngú na̱xi̱nandá, kúsin chún kja̱ndiera̱ mi̱e̱ a̱taa nga újngu náxi̱nandané, kje̱ésin nchámajcha míée̱ xi i̱bi̱ kja̱ndiebi̱ne̱ majcha íkie xi kjúán xi ma, yanú táte̱jñaabi̱ne̱, majcha níjmíe ni̱jmá, na̱chu̱, na̱nda̱ tjíén nanda̱ tie a̱ta kui kja̱ndiebi̱ne̱ batujín sá ku̱i̱xúán májkú tsjíéndád, batuí jkú tsjíé, a̱ta xi kja̱ndie xi jkú tsjíéne̱ sáku̱nia yanú tsúra̱ mi̱e̱ nda̱ba̱ ntsjíén Nda ngíó, nda jíéján, ndátsieé, kíkje̱ tú nchamajchará mi̱e̱ sá na̱chja̱, na̱xa ntsjíén, chjindíé, nde̱ji, tusán, a̱ kui nchatsíjchaní yajura̱mi̱e̱, a̱ta sá ku̱ni na̱xi̱nanda xí tsúra̱ mi̱e kujieé, batu jkú tsjíendaba xí kui kja̱ndieba̱, ku̱a̱ra̱sín ku̱nisá ti̱jí kamitjasienña jngú, ku̱ni nga tsjíé, a̱ maindaña ítsiene̱ sá ya̱ magíñá, tsííndana ítsie ndaba kjándieba̱, kui mi̱e̱ba̱ne̱, íkje̱é xá sían míée̱ba̱ne̱, nkjín mi̱e̱ba̱ xi nde̱ji kjira̱, a̱ te̱ majchará mangu̱ mi̱e̱ba̱ Majcharántsji̱e̱ majchá, a̱ ku̱nia újngú újngu náxi̱nandá kje̱echúnne̱, xi kasúnñanée̱ yanú tsúará mi̱e̱ ndá chísienba̱ne̱, a̱ kui tu xi majchájín yánú nangi tsjíéba̱ne̱, kíkje̱e tú baja, bajachín, majcha káfé kábie míée̱ ya nímá, a̱ndéé kíkje̱e tú nchbateñá mi̱e̱ba̱ xi kuine̱, a̱ndé bantjiya kja̱ndiera̱ mi̱e̱ba̱ xi kuine̱. Mi̱e̱ nda chísienba̱ne̱, kíkje̱enítjin bie níjmierá mi̱e̱ba̱ne̱, a̱ta ku̱a̱sín ku̱nisa tu̱ nchánní kámajchaní ni̱jmiebáne̱, kísa̱ xátí majcharánchu̱tín mi̱e̱ba̱, a̱ta nchán nchan chún i̱tsiene̱. Tsén nandajín basien míée̱ba̱ne̱ A̱ta i̱bi̱ne̱ yanú táte̱jñaabi̱ne̱, a̱te̱ bi̱e̱ni míée̱ jnu̱ne̱, tu̱a tjin jnúu̱ xii jnu̱ jstí tsúra̱ mi̱e̱ne̱, xi jtsí kamajchaníne̱ xi kándibaní sá ni̱tjin sa júnni̱o̱ne̱ kábie míee̱ jnu̱, káminchaníjín mi̱e̱ indi ntjíée̱ba̱ne̱, xi kui kja̱ndiebi̱ne̱ tu̱ jyán ní sa májchaní ni̱jmie íbi̱, a̱te̱ ku̱a̱sín míée̱ nda chísienba̱ ngubejta majchará mi̱e̱ba̱ tu̱a kísa̱ xátí bi̱e̱ míée̱ba̱ xi kuine̱ a̱ kíi̱tsie tsjíe i̱bi̱ xi kuine̱ a̱ma a̱skan bie míée̱ne̱, ku̱ te̱ bie míée̱ xi mixúnra̱á i̱kie jnu̱ nandá, a̱ta kjiñá ngu kja̱ndiene̱ nindujan míxúnra̱ji̱n, nda lá'a̱, ya̱ kjueni nanda xí nchabasien míée̱ kja̱ndie na̱xi̱nandabíne̱ Kjiya nanda kjándieba̱ne̱, tibetju nanda yaba̱ne̱, nchan chún kja̱ndieba̱ne̱, a̱ ya̱ kándibaní nanda xí nchabasien míée̱bi̱ne̱, sá ku̱nia nde̱kjúánne̱, a̱ndé kábie míée̱ nde̱kjúánne̱, nobiembre̱ nde̱kjúánne̱, kjue diciembre̱ne̱, subá nanda a̱nde nchabasien míée̱ne̱, xi kju̱e̱chú enero̱ febrero̱ a̱ndé nchabitjíáaní mi̱e̱ba̱ne̱, a̱nde ni̱jín te̱ yajáani i̱bi̱ne̱, kje̱ chúannée̱ xi mi̱e̱ nda lá'a̱ mixúnra̱abáne̱, mi̱e̱ nindujan míxúnra̱ané, xatí bi̱e̱ míée̱ba̱ne̱ ku̱ tsi̱e̱ majchaní ni̱jmierá mi̱e̱ba̱ne̱, kabie míée̱ sá febrero̱ kabie míée̱ba̱ askan diciembre̱ enero̱ninée̱ nchabitjia míée̱ba̱, ngu nú majchaníra̱ ni̱jmie míée̱ba̱ Ndá chu kja̱ndieba̱ ne̱ésákui, kamajchá sá jñá kútú, ki xi majchájín i̱bi̱, kámajcharami̱e̱ba̱ sá ni̱jmá, ni̱jmá jkíé, a̱ta xi kui kja̱ndiebi̱ne̱ majchajín ni̱jmá jkíé, kámajchará turújnu̱ mixúnra̱a míée̱ne̱, kamajcha túrújnu̱, kámajcha nímá, kámajchará pera̱, a manzana̱ní, kámajchará carneta̱, a̱ kui mi̱e̱ba̱ne̱, i̱bi̱ fekateñá nde̱tsi̱nbi̱ne̱, na̱xi̱anda ndétsi̱nbi̱ na̱jndia̱abí, fekateñá ngátsi tu xi majchará mi̱e̱ba̱, nde̱kjúánne̱ a̱ndé nchabateñá mi̱e̱ xi tsúra̱ ñú chín, yanú mi̱e̱ xi majchará nú chinné, a̱ndé nchamangira̱ mi̱e̱ ja̱mara̱ A̱ta ya̱ nchanijín, nú chín, a̱nde nchabatsjénijín mi̱e̱, nchabateñá mi̱e̱, nchakjinie mi̱e̱, kátsisíéni mi̱e̱, askan sa katsítsjúni mi̱e̱ ku̱ni sá matíé, a̱ ku̱a̱sin chínie tuba̱ne̱, nga ninduján a̱nde yajá xi núchín tsúra̱ mi̱e̱, ne̱a kui kju̱a̱ndien na̱jndi̱a̱bine̱ a̱ndé yajá a̱ndé ncha núchinbáne̱, kíkje̱ chún ya̱ba̱ne̱. Batujín chukjúáná nchan xí kui kja̱ndieba̱ne̱, mítane̱ nga tjin nítjin, tu̱ kuenda̱ nga yufi kjiya, nchan kjítara̱ mi̱e̱ba̱ xi kui, xi nagi tsjéngi tiníjchaña yájuná